Hannjun ɓuri kome koydum, ngam na leñol maa tan woni duniyaaru ndun ba, ko ɓeye e iri asli maɓɓe, a mbawaai.